Karazagna dessert haiko zao ai, <hesitation> matetik raha fataon'ôlo dessert ai: <hesitation> voankazo karaha ohatra hoe akondro ô, <hesitation> manasy e, <hesitation> manga a sy ny tariny, de ankoatran regny koa oo de misy ohatra le flanc côcô regny ee, bonbon côcô ô, godrogodro ô, gâteau ô, môfo ravign ee, de zay. <laughs>